Ni xaa sooxot a asaak xa rooxin apasin doxo xa wilaan amun saak vaakdul ma xa voovoo wana mum amun sak di lapuk pana an ma xa wilaan amun baayak saait. Xawit na naagan nan sak nan sing be xa naaxam saan di amun saak di lapuk pana an ma amun popo zait ma amun saak di giis ma di soxot a wilaaning sina xa wilaan nanda. Ma ka wan kat selang aa vanganang sinanda ma xa wilaan naanda saait pana mun saan sinanda xuna vaalak naan a raate doxo sapos ni xaa uniq nan gana wilaan sait amun saak nan xa wilaan nanda maa yaak aabina xana doxo amun saak dina izi doxo xana pe gat aavaroping xana pe gat aavoroping a amangaating sait ma amun saan a mun sak di vaarop varaauk labina